Mibeneya nu ewei meblema enu mukpetete ewei eni evamigbayei medo ivom modio ma memiwole tenu meta inum mebliema enu mu ewei eni megbeye mitakpete ewei me krotaviye mekrote mahanine mijan mo ovai mija mava hine muwol do mitablema enu ne wei ewei yo nu me eni me gbeya enu mebene oho metatul ovail do ivom vomekre mo dioma mete numeta inum mewol metable ma enu nuewei eweiyo mime enime gbeya me bene ohome yitul oyail ivome modioma otom okono meja mu ovai meken ma va hine mekro kpete owei mekro gida gba mekro kwevreke ewei meblema enu nu mivami gbeya inimi diomose ivome nume mublema meblema iwin me blema okun meblema ohonu wome modiomu tenu megbeye metul ovaika ivome modiome migbeye me okon mewolye ekein eweime meja mouvum mija dokoy ihum newol do eni megbeya mebene iyomi modioma eni Eni meblemu enu ivom modioma mijam ovai me mava hine me suwene obow inami wolayo mikome ivom dioma mijan ovai miveke oho mima va hine mewol meta blema enu no ewei ivome modiom me gbeya metol ovai ivom modiom me gbeya metol ovai ivom modioma mikro megbeye miwol meya blema enu nu ewei muja mava hine me jamu vivin mija meva hine miwol do oma hine ka oyokro te meblema enu nu ewei iyom muka mu dioma mivom vaika ivome modioma miwol miblemate miyi dian demo vovi iwomeka obokomi dioma otom okona bamita miyo mita vilaya meta kona mita kpeteowei iyin blema meta blema na metate mrblema te enu itamy mu ovowote do miyi dian demo ovuvai meda gidiinu mediya mewol meta blemate enu itany me ovowo meda gidinum nu mediya miwo meta blemate enu itainy me ovowote meda gidi inum nu mediya miwol meblemate enu itainy me ovote iviome modioma mikro diade movai meta yidi inum mediya. Miwol mita blemate enu ifainy me ovote ivom me modioma medre dian mu ovai meta gidi inum nu me me diya miwol mita blemate enu ifany me movowo mita dian mu ovai meta gidi inum nu meme diya miwol meblema te enn mikpete owei me bo wei mibomo ewiei mita okon mita enu blema ivome modioma ieimeka mijaka ohome yitul ovaika mikpete owo mibomowei me mava hinimo meda diom ivom kpei dokokonun wole ta blemate enu ivom diomayo a bonu me.